المكان اللي زرته وفاق توقعاتي هو سويسرا لأن المكان فعلا تحك عيونك من زود جماله... شي جمال ومناظر خراافية ما تتخيلها أصلا... فيعني الصور ظالمة هالمكان ظلم شديد الصراحة... الطبيعة أحلى بكثير من الصور.